Essu pendi dela raza, dela edá i dela saneza'l perru, enque assín polo general poemus izil qu'una ora al día. Peru ain perrus que tienin l'albeliá de hazel exercicius por oras, i, sin embargu, ain sotrus comu los bulldogs que no les da pa hazel tantu exerciciu i de ná que se muevin se les vei eschangaítus de tó, porque essa es otra, qu'izin qu'ain razas d'estas apreparás que quasi que no puein respiral.